leddi Bangladesh handi ma ɓe ɗo mari nyamdu tarihi sosai, ɓe ɗon nyama irin bana indomie, ɓeɗo nyama supperggetti ɓeɗo yiɗi irin kujeji mai sosai, ɓe ɗo waɗa nyamdu maɓɓe je kusel, ɓe hautata be liɗɗi, be kusel nagge, ɓe waɗa special delicacies maɓɓe mai, ɓe ɗo waɗi nyamduji maɓɓe mai sosai hamɓe ma.